Neh pos si pos nechmohtia, nnnnechmohtia para nihmictis, aha ino nechmotiah porque onca, oncateh miac, oncateh couameh, ino nechmohtia quimichih nechmohtia, pero inpia mestu, para, para que quemah yeh macahsi, aha, onich couameh porque canijo como cacaltenco tichahchantih cateh quemeh couameh, couacoconeh quistuhtun cateh aha, pero ino nechmohtia, aha porque nechmohtia porque ino tlaquihtzomah, uhm.